بمجرد انو هاي القطة لمست هاي الكلادة، بدت الكلادة تتوهج و تمنحها القدرة على انو هي تتحدث ويا الحيوانات و بأستخدام هاي القوة هاي القطة بدت بمساعدة اصدقاها الحيوانات بحل مشاكلهم و اصبحت بطلة داخل عالمها.